Turtelji ɓe njifti ko tawii e hoore mum ko ɓe njangol njiyam. ɓe njangol ko tawii e njangol kaɓe jooɗi fi njeldu ɗum waawti njiyam, kadi ɓe njangol fiye, kadi ɓe waawi njifti ɓe.